<noise> <hesitation> Toetran'ny oursa taigna taigna tsaraa, malaky miraiki-po be oursa de afa agny edy mahavelogno azy fa izy tsy de mate- zah mbola tsy nahita ay matetiky satria zah mbola taigna tsy ary taigna marigny zany zah tsy ary nahita oursa fa <hesitation> amin'ny filma de matetiky amin'ny filma zanyy matetiky amin'ny pôle amin'ny pôle nord akagny no ahitagna izigny.